Ŋ ndzuka ɗaŋ duniya nda səkwagha dah dəna ŋ tene inu nda magai farin ciki fiti unda wuma yo, dzava dzi koɓa wuma ɗa, dəmuŋ be kələf yu talaɗa ŋ tala-tale tale mogi ŋ yarwa t’ hin tewa lumi gu dzava ta mi dərməek həkənamsaka gu da pəhata mi koɓa wuma ɗa, papəhi koɓa wuma ɗa yarda yarda ghaŋe dada unda da vəl t’ makwna yarda yarda ɗe nace to <hesitation> zuɗukaɗ ma na kwatsaiyaa ŋguɗufaɗ ma tunda dzava-dzi marakw, eh gumi da pəs t'ina inu nda da da zəɗe nda səɗaghva da-da-da t'aghvini, nda inu nda da-da ghəge ndeɗe guleŋ re gha? A ivuŋa haye da pli da pl da pli wo gu da ŋ pla ta biwo, haiya ŋguɗu faɗ maya-maya-mayaa fie ya, maya fit ya, to vitu nda guleŋe na tsaleŋ leŋ kag dada muŋ guleŋ saŋga ta gu dzavata mi sləna, dzava kəghi sləna gu kəlif ta molo kəlif kegh le gulen? Han fiti kaɗaŋ ŋa na nda kəɗa ka kaza na zuwa kaza na agasa ahaŋ sləna ka gol na gu ka ŋguɗufaɗ guleŋ mərmari ta we ŋguɗuf mi eh tuŋ nda dzari-dzi slənu nda da mogi to naye marmari unda sa səna yaɗ ŋ Inu nda ŋ duniya dza marmariyu nda hesa, hesa marmariyu nda sa dzava yan duniya, guleŋ na unda həkəne, vivəla dadamuŋ? Uzaŋ kagi hey uzaŋa ɗa na re hey kagi eh ga mara nasta mi t’ dada muŋ gu gu dadamuŋ tama ki ta har magi en zəro na fafi zəro, tsatsi gamma ghənghəgi ta la bogo <hesitation> moza giyo gu marmari mi tewa ŋguɗuf uzaŋa ɗa kəlaf yo ga gu haiya ŋguɗufaɗ mi eh na ye mar marinda sənayo guleŋ k’ ɗakana, <hesitation> ghughta im ta haŋ hup k’ ɗakana, kukəɗa im tahaŋ həpo ahhaa həma b’ imuwa ka gi naye t'koli na kagi kaɗa ha la sa la na ɓər-ɓəra na, ma tama kif na uzinha na na aya uzina daɗa kagi ma tama kif haŋ bata həɗe ka na ma dza vai ina zo ahhaŋ makwa ɗiya mamta zalaŋ mbini ahha naya dza-dza a-a-a <hesitation> sləna wo, uzina ɗa gaabaa daya na ghwaŋa hesəmsaka-peɗ alfaŋa na ha sləna ko talu, ha unda t'mog sləna ko tala ŋ toba tahaŋ wu, hala tamk hala tamakitu, hala tamaki ta wo wurka ndzuka ɗana mun vana guɗumma, gəmsa dada muwa ɗa kagi na naye ma ka ma haiya ŋguɗufaɗa, ma uzaŋ bata tala, ko makw ɗe, ko mahupak ɗe, ko uzaŋ zəgun ɗe, ko ma nu ma dza vaɗ sləna. Ma vuluŋ dadamuŋ, ka gi naye ta koɗi avəla dadamuŋ kaga ma haiya ŋgudufaɗ ma da hini ko t'hinəŋ ghwuts-difi ŋ ghwuts udifi tewa lit yo ma da hini tunda ha mu nda da feŋti me waɗ taha səɗok ne-ne ne ma kuzliti, amma ha tagha səɗo ko sləɗaf ka duguzləm, t'ghoho ma muŋ vaya duguzləm na-na na ina da dzavata ka wo, lapka da ɗow avla undu we da dow ka kəɗa kana, kowa t’ kowa dai dai ma dzava buwo dzava bu ma haha la kol dzava ta haha lakol da dzovo hala ndeɗe, haha la kol nde ɗe, ko ne da dow ki, hala da ɗow ka wo, hala da dow ka wo kowa kana k’ ɗa kana ɗa wanka na ah imma ha-ha-hal zuva miyo ah ima hal zuva miya inna na mahgaɗ ma ŋ dzava bi wo nana ne daa ah ah mbete da vulunta yaɗ t’ undu aka, to mbeta da ɗow ka ana amma, sa ndzuka wurk kam, lapka da mahga slwit'ghah na, t'həlanu t'hiya daro tala ndaa ah abunan vita haghva ka guka da ghva ta guka da vulunta, to k’ ɗaka na hiye ta taghvalah dəna re ha la ghva ahdunu ahh labka da muvaha, ghəzle ta-ghəzla ɗa ta laŋ boko-haram, da dzeb nda ga da dzeb nda ga ki labka da pəl-t-udza ghəzle ta-ghəzla da ta laŋ boko-haram, da dze da dzeb nda ga ki <hesitation> inna dzow, dzow. Labka daŋ luma la luma ahh sun riga sun yi kungiya an ka siga ciki za a ce bako ne <hesitation> nana na. A ŋ mat’ bana agol t’ koro, hal t’ kor na apa ŋ u nde ma na muwa na aŋga sal daŋ toba muwu mat’ be na gol t'kəro hal da vəla ɗa t'slə slənar rho təŋ rəŋa vok maka ahdiya hal ta vəla ɗatu, ko ghuve dzow ka t'luma, walai ha la da kor na? Haŋ da kor na unda na dzow huv nu hahaŋ da koru ama se maga maga ka vok avla ta haŋe, maga maga ka ko regista ko nu ko nu sləna nuwe kəɗaka na na se maga-maga ka tə regista ta ha vayu na ha ina da dzov ku, ha ina da dzov ka in toba ta haŋu, ha ina da dzov ka goruba karti kana ŋ dzowi kak kana ma wallahi tallahi maga ka t’ ragistu na ha ina dzovku, ne da dzov ki kowa rədzu rədzu kəɗa ka na na kowa sassəna na na kowa na nda illi mi yi ni. To ne da dzor ka ŋ toba ta haŋi. To naye ka gi kana na səna ta bata undən duniya na <hesitation> wa kwara nda lamuŋ ka gol na ye t'kori ŋ gwaɗa lamuŋ na, gamsa wa uzina ɗaɗa ka ka kor yiŋ ta kəna ko ma heka na na həɗela kak na, ha-ha-ha həɗe kin re, gul hana gula wa a haha həɗekin re, gula ai vita vita dzava ka həɗeka ahdəna, dzava ka həɗeka ahdiya, na gula buwa hana ŋ alhamdil bew r <hesitation> na da ɗughwan a vita haha la ndeɗe ka tsəha nista ɗe, <hesitation> <hesitation> budzuta mayiŋ bata tughwaza an ŋ nede mg eh gwada lamuŋ na eh mbitsa ta muwa ko dzeb ndaga ka, a? Ha dzeɓ agh vita zləwiŋe kuzlita kakəna, dzeb na tədzəbagh ka kər ma kaghe kor na eh kwizlita zləwiŋ na ka gi kwarati ahdəna na a səna bol bata re na ha sən bata t'gwaɗa yiŋo na ko dadiya gwaɗayiŋ ko zəɗ bə gwaɗiyiŋu duniya nu məna a həzle ta- həzla ni tal mən zəɗ na eh kwarati ahdəni da humbasita a kak, kwaraa, kwara ko nda ga gwaɗagh, kwara da dzor ka und undagh dai da ya ahdiya, ko ndaga dzeb daŋ duniya ka ɗa kana <hesitation> məɗa ka duniya gabadaya ma haha unda da dzəv ka sən t’ gwaɗagh ma, haha la sənata haha laŋ nana sləɗaf ka tab ga tala nde tse mulwa tala ka sləɗaf ka ndeɗe har səkwaha da mahga haha la sənata, haha lən leŋ da pəs t'ina <hesitation> ndzata ka ndzata shəriwa a sliya t’ gwaɗ ŋgana haka dow t’ undu na ha laŋ laŋ laŋ nda kaya sab kayi sab kayi kaka kəkeb yiŋ. Sab ŋ gozi ŋ goz ma alaŋ ghambəek-zli kaka, ŋ laŋ ghambəek zla laŋ yada gweshi gwesha wa gərndaw, gər gər ndawa gwese gərndaw laŋ tuya yade. Laŋ toya yada gweshe, gwesha vəlabdza, vəlabdza sərgho, sərgha muvi, muva t'ghale, dəngərrrr kwalaŋ yana ahdəna hai kor na, awa səna ŋ tene məna da dzeb nana gwaɗa kana da kusa wata ha da dzeb kusatu ma ne ɗa na kori na a sənən ta wa a awa tsuka ghaŋ, eh kwaranta ta kun na wurka gwaɗe sənyiŋ ŋ ka ŋ radio kak na haka tsukwa ghaŋ tina na nəgha ka ko lamba ghana ko lamba ba na wo, ha ka t'ghəgən t'həgən lambagh wo vita dzava-dzava ka t'ina mən ina ɗughwan ki, hana yaɗe da zə kak-kaka haka t’ ghəgən lambagh na? Hən ina ahdəna, ha ka kor nde ɗuwo wurka yaɗe da na na da zə kaka nduzka ghaya ŋ ŋh duniya sassa ka da mahga na gulufa ka. Kum ina t'mog lamuwa mahga vita sassak ko saga sa ka daŋ dandi muŋ vana, ko va vavaka ŋ dandi, sa cuhu ŋ dandi lala ka da mahga na ah sassa kaghaa ɗikwa ka sata, sasa ka nda ina na məna ŋ dandi na na, eh ansa agol dow muvanal sassa ka zləhaf kowa, fana ko t’ bəga mən fanal ko t’ bəga cuhura, ŋ kaɓa na kuwa ah sasa kuma vita hahaɗ ndin ma shərta həga nata ghəga na ghəgal ma dat dzurka na rubuwa haŋ ndiya rabuwa ghan mdiya, eh cuhura ta ka muŋ vaya pakwa ne ɗe <hesitation> tsuhurata ka muŋ vaya cuhurataka Vita lalaka da mahga na ah us mane ka gol na yauwa us kak na sassa ki na ŋ yarwa no ka kagh na a sasi yo to wurka sasi ŋ yarwa ne saŋa ka ne a gol ɗow-wən dowul. Sasaka ɗugwana, a sassi ka ɗughwana, ahaŋ-ahaŋ kaɗa ivuŋ tse kaɗa ɓal-ɓal tse, kaɗ ŋ <hesitation> dzagura tse kaɗa nu tse gu rəla ahina ahdəna ta nul t’ imma so suka timi haha ina va ɗafa nəgha na lo ŋ fuka da mew kaga da nəgh na ta nda nda na- na- na- nda nda ghwanal amma warka sassaka, sassa ka na ŋ yarwa na, ha kahu ŋ yarwa na dzov kun tina agol, haɗ ina ahdəna wu, wahale tos yiŋ vita sən ka a gol ŋ yarwa k'ɗakana kəm wahala tos yiŋ ko sa ndzuk unda, und wur ma wahala ya laat tas kwaŋgiri, ŋ tase kwaŋgira taŋ han ghaŋ ghaza-ghaze t'həl yiŋ dzaha daŋ luma. ta pəɗata yiŋ tewa shago wa wani. Nera həkəna vita maga ka ta ya wo dzeb ka daŋ tala ɓulwa, maga ka taya wo da dzeb ka daŋ tala kwali ah kwali maga ka ta ga wo, da pəgh ka t'imi t'ewa wani shago wa moya, mai moya ka,